په پخلنځي کې کاسه، لوښي، پتیله، او پتنوس موندل کېږي. کاسه د مایعاتو یا مالګې لپاره کارېږي. لوښي د خوړو د خوړلو او خورولو لپاره دی. پتیله د پخولو لپاره کارول کېږي. پتنوس د خواړو راوړلو او ایښودلو لپاره استعمالېږي.